เพราะว่าตอนเก็บเงินสดมันมีขี้ขโมย ลักเงินดู๋ กะเลยเอาเงินไปเข้าธนาคารไว้

เฮ็ดให้การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินในสมัยนี้มันสะดวกขึ้น แต่ว่าสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกะสิว่ามันยากกว่าเก่า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

จำบ่ได้แล้ว เพราะว่ามันกะโดนเติบแล้ว ไปเปิดตั้งแต่สมัยอยู่ ป. สามพู้น

เคยซื้อหนังสือเรียนไปเที่ยหนึ่ง จ่ายเงินแบบปลายทาง เพราะว่าตอนนั้นบ่มีเงินในบัญชี

อาจสิเอาไปแจ้งกับคนในบ้านก่อน ว่าคนในบ้านโอนมาให้ผิดบัญชีหรือเปล่า แต่ว่าคันบ่แม่นกะสิจั่งหาต่อไปว่าสิเฮ็ดจั่งใด

เซื่อเพราะว่าคันเซื่อเสียงธนาคารบ่ดี มันเซื่อบ่มีไผเอาเงินไปฝากไว้แม่นบ่ล่ะ

อาจสิลดลงไปหลายเติบอยู่ เพราะว่าในอนาคตเขาเจ้าเพิ่นกะอาจสิอยากถือเงินในโทรศัพท์ ในแอปจั่งซี้

เช็กเบิ่งข้อมูลดีดี หาข้อมูลไว้ดีดีตั้งแต่แรก สิได้บ่ต้องเป็นเหยื่อให้เขาหลอก

บ่ บ่เคย เพราะว่าปกติสิให้อีพ่ออีแม่เป็นผู้เฮ็ดตลอด

มันมีความเหมาะสมบ่ มันกะมีอยู่ แต่ว่าห่าลางธนาคารมันกะเอาหลายโพด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

เคย เคยมีหลายพร้อมแต่ปกติกะสิถามอยู่กะธนาคาร หรือบ่ซั้นกะถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นกะ

ควรให้หลายกว่านี้ เพราะว่าผู้ที่ใซ้บริการธนาคารบ่ได้มีแค่รุ่นพวกใซ้ มันสิมีรุ่นผู้เฒ่าไปหลายกว่านี้ ผู้เฒ่าห่าลางคนเพิ่นใซ้บ่ใซ้นำว่าต้องเฮ็ดจั่งใด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

อาจสิมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจ แต่ว่าสำหรับข้อยที่เป็นนักเรียนอาจสิดูยุ่งยากแล้วกะรุงรังโพด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

มักสิโอนเงินเข้าบัญชีแม่ เพราะว่า

เคยจ่ายซุมค่าน้ำ ค่าไฟหอ ผ่านแอปธนาคารอยู่

ซ่อยให้ติดตามการแจ้ง ซ่อยจ่ายเงินได้ดีขึ้นอยู่ ดีขึ้นในระดับที่ว่าซ่อยสามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าซ่อยได้ ซ่อยจั่งบ่ต้องเสียเงินไปหลายกับแนวที่ซ่อยบ่จำเป็น

เรียนรู้ได้ เพราะว่าแม่เป็นคนสอนตั้งแต่ตอนน้อยน้อยพู้นล่ะ เพราะว่าเขาอยากให้เฮาได้เรียนรู้ว่า เอ่อ บนโลกนี้เฮามีความสะดวกแนวนี้

ใซ้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ในการคุ้นเคยกับใซ้แอปธนาคาร ตอนแรกใซ้มีปัญหา เพราะว่าเน็ตมันใซ้แล้วเข้ายาก

มักระบบ PromptPay ที่สุดเพราะว่ามันใซ้ง่ายมันสะดวกมันแค่สแกนปืดเดียวแล้วมันใซ้ได้จ่ายเงินไปเลยใซ้ว่าใซ้ใซ้ได้รับเงินเลยแค่ใซ้แสดง QR code

แทบสิใซ้ฟีเจอร์การโอนเงินบ่ได้เลย เพราะว่าบ่มีเงินให้โอน

ควร ควรสิมีอย่างแฮง เพราะว่า คันเขาบ่ควบคุมข้อมูลส่วนแฮง ให้คนอื่นแฮงได้ เขาแฮงสิเอาข้อมูลแฮงไปเฮ็ดแนวบ่ดีอย่างอื่นได้อีก

ส่วนโตบ่คิดว่ามีปัญหาอิหยังหลาย แต่ว่าคันสิ เขาสิปรับให้มันบ่ล่มง่ายปานนี้โตสิเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเติบอยู่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

คิดว่าเขาบ่ค่อยมักใซ้ส่ำคนวัยกลางคนปานใด เพราะว่าเขาสิมักใซ้ PromptPay สแกนจ่ายเอา

อาจสิบ่อยากให้มีอิหยังเพิ่มเติมเป็นพิเศษแล้ว เพราะว่าส่วนโตโตบ่ได้อยากโตเงินเปลืองอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะ

คันของมันราคาแพงกะอยากสิจ่ายเงินเป็นเงินโอนหลายกว่า เพราะว่าบ่อยากถือเงินสดทีละหลายหลาย เดี๋ยวมันเสียหาย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

จริงจริงกะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย มันขึ้นอยู่กับว่าเขาสิมีวินัยในการกะเงินบ่ คันบ่มี เขามีไปกะบ่แม่นว่าเขาสิรวย

อาจสิไปแจ้งผ่านโทรศัพท์ก่อน แต่ว่าคันเขาบ่สามารถรับสายเฮาได้ อาจสิต้องแล่นไปแจ้งอยู่ธนาคารเพิ่น

แจ้งให้กับธนาคารทราบว่ามีลูกน้องที่ปฏิบัติโตบ่ดีกับ เอ่อ ผู้โตบริการ ให้เขาจัดการลูกจ้างเขาให้ดีกว่านี้

มีความมั่นใจอยู่หลาย มั่นใจอยู่หลายเติบ แต่ว่าบางทีมันกะเป็นอิหยังที่งง แล้วกะเฮ็ดยากโพด ยุ่งยากโพด ตามส่ำสิแจ้งปัญหาซื่อซื่อจั่งซี้ มันกะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ควรสิปรับปรุงการคุยกับลูกค้าให้ดีขึ้น เพราะบางธนาคาร เขากะเว้าบ่ดีปานใด

คันบ่แม่นธนาคารในบ้านกะสิเว้าเป็นภาษาไทยกลางไป เพราะว่าย้านเขาฟังบ่กะเรื่อง

มีข้อดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าห่าลางเทื่อเฮาบ่มีรถ อ่า เฮาบ่มีน้ำมันรถ ไปจั่งซี้ เฮาเฮาจั่งแจ้งเขาผ่านออนไลน์ให้เขารับเรื่องไว้ มันเฮาสิสะดวกกว่ากันเติบ

มีข้อดีเพราะว่าเฮาสามารถอธิบายปัญหาให้เห็นภาพได้ เฮาสามารถเอาเฮาที่แบบเกิดปัญหาไปให้เขาเบิ่งได้เลย แต่คันเป็นเฮาธนาคารซั่วเฮาสิท่าเขาตอบมันเฮาสิโดน

คิดว่าการแจ้งปัญหาดู๋ดู๋มีผลต่อความสัมพันธ์ของเจ้าของธนาคารบ่ คิดว่าบ่มีผลปานใดเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้เฮาอยู่แล้ว เฮาเป็นลูกค้าเขา แม่นบ่ล่ะ

อาจสิบ่มีผลต่อความพึงพอใจ แต่ว่ามีผลต่อความสะดวกสบายสำหรับผู้หลัก ผู้ใหญ่ เผื่อเพิ่นเว้าภาษาไทยกลางบ่ได้

คิดว่าเป็นเรื่องดีมากมากเพราะว่ามันส่งผลต่อความสะดวกสบายของเฮาพร้อม

อาจสิไปแจ้งธนาคารว่ามีคนใซ้บัตรของใซ้ไปในแนวบ่แม่น หรือว่าคันเขายังบ่แก้ปัญหาให้ อาจสิให้เข้าถึงทางกฎหมายเลย

คนส่วนใหญ่เขาอาจสิมักแจ้งปัญหาทางออนไลน์ เพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า แล้วกะวิถีชีวิตเขาบ่คือคนสมัยก่อน

บ่ บ่อยากเลี้ยงอิหยังเลย หมาแมวจั่งซี้บ่มัก มันกุย มันบ่สะอาดปานใด เอามาเลี้ยงมันกะเปลืองค่ากินค่าอยู่ไปเปล่าเปล่า

คิดว่าลดลงไปหลายเติบอยู่ เพราะว่าสมัยนี้เขาถางป่ากันหลายขึ้น แล้วกะมักสิ มักเอาสัตว์ป่าซุมนี้มาเฮ็ดแนวกินพร้อม

บ่ บ่อยากเป็นอิหยังทั้งสิ้น อยากเป็นคนธรรมดา เพราะว่าเป็นคนมันเป็นสัตว์ประเสริฐแล้ว

ควรสิมีแค่การล่าเพื่อจัดการกับประชากรส่วนเกินของระบบนิเวศเท่านั้น บ่ควรสิเอามาล่าเป็นแนวเฮ็ดม่วนเฮ็ดเล่น เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้สัตว์สูญพันธุ์ได้ง่ายขึ้น

บ่มักที่สุดเลยกะคือแมงมุมเพราะว่ามันย้าน มันเป็นตาย้าน มันบ่ได้ดูน่ารักเลย

มักปลาหางนกยูงที่สุด เพราะว่ามันเลี้ยงง่าย เลี้ยงในบ่อซื่อซื่อมันกะใหญ่ได้แล้ว

เขาสู้งาน เขาบ่ย้านงานหนัก เพราะว่าเขาถืกสอนมาให้ขยันแต่น้อย

อยู่ยาก เรียนยาก ขาดความเจริญ บ่คือโรงเรียนในเมืองเขา

โรงเรียนในเมืองคิดว่ามันสะอาด มันเกลี้ยง ครูเพิ่นสอนดี

กะมักอยู่มันกะยากบ่มันกะยาก แต่ว่าค่า ค่าจ้างมันดี

ดีขึ้น เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาได้เห็นประสบการณ์ใหม่ใหม่ของโลก แล้วเฮาปรับเฮาเหมือนให้มันทันเขาเจ้าขึ้นได้

เด็กน้อยสมัยนี้ควรฮู้การฮู้ทักษะชีวิตแล้วฮู้การเข้าสังคม เพราะว่าเด็กสมัยนี้มันติดแต่เกม